في يوم من الأيام <hesitation> ظاعت العائلة من الطيور وهم فاطرين <hesitation> في موسم الهجرة، <hesitation> الرياح كانت قوية، والمكان ظبابي، وبعد مدة <hesitation> لجو جزيرة صغيرة، وجدروا إنهم يريحوا فيها، وغادي اكتشفوا إن المكان صار لهم مأوى آمن جدا.